Usua emana mmi. Ini emi ami nyemde ndidara usọrọ isua emena mmi, maresi sin uyi nkuud mme ufan nni, nkuud mbun <hesitation> myin idude ke mbine kied, saña nduk isọri ebi ntin mmo mme owu. Ntin mma nno mme owu, nnyin nsii ñwed nno mime owu, niyun nsii ñwed nno mbin emi ami me nkwe ke anyin ke edo ama ekebe, ami ndisukhode ntetie ndin nda akuk ndeme mme mkpo emi ami nnode mme mbin emi idide ididara ma ami, ididara usorọ emana mmi emi ma ami ndep eh mkpo se etade ndep eh mkpo se etade. Ukeme edu ono inñ, mmesi sii ọfọñ owu ekemede ndisime me nkemeke nsii ọfọñ ami nsii itam ekemede nditara nwed enyin inb do nnyun nwed isua emana mmi do. Mme owu esidi edidara ma anu, mme esida eno edi, mme esikọm Abasi ke usen oro. Ata eduwak mme owu midioñoke isua emana mmi, usen ore ke mme eyem ndidio̱ño. Mme mkpri ntoñwọn emi mikidiọñọke usen oro ke mmo eyem ndidiọñọ. Mme mbin emi midiọñoke min akpa enyun ekip, usen oro ke mmo ọnyun eyem ndidi edioñọ owu etiede nte ami ọ owu emi ekerede nte o owu anamde usoro enyi Efori Efuri owu iyedi, efuri efuri owu esinyun obo ke inem esid. Se nnyun nyende ami nno mmo, mmo enyun edia enyun eyokho ma ami idara okpon.